anin waan superhero ito yaani woran fudede, won tinti kulli fudede guyya sun innama dur ijedde yaani bines dolba won dhont wolba inamakira dorgaa. Inaman won an yedun won akanatan hindessina anin kuloti ralle fudeda armum ijajah. Inamakan wonyoyote duft ak dira ijjede irra dorge woran kiyaf facho tiyyaf ,wala tiyy tinnen gurrede armum ijjede dur ijjede irra dorgaa.